जर्मनी के संस्कृति है के ओमन रोटी आऊ ब्रेड के बहुत सेवन करते। आऊ साथ म ओमन जो ब्रेड खाते उमा तीन सौ प्रकार के ब्रेड होएल आऊ क्रिसमस भी धूम धाम से बनाए जाते आऊ साथ म शादी के वक्त लड़की मन सफेद कपड़ा पहिनते।